. Nduna asah akin ntoha mah akpen bah pam efongha ita kwam moh utimi osoh otumeh cheche hinorem mbi nyeñ owunbi eche che edie akara che noma onum she duma nkwubi nkwu mbo wobi ita oso osom otera hh obi ohasu usi eh inah inah soh osomeh ahambi adiri efforr soh ahambi aha efforr soh ahambi aha eko anang kuh otokk kpehang kpen fah mah akpewema ahambi awuri echsa okara mah bi shep aji osohen kah ehameffa aki akwa ahewa mah ahambi oso onung kpenang kpen ma cha otok otonong kpenang kpen oboro udik ahambi otogho otom obaro udik ahambi asoho osom boh fah ama asi mah acho otom foh abaro udik feh keri hiri hasi ahambi atosho osom fi obinokpabi ohiribi feh fah feh fum kwu binsima so ndona na asi onanghe wah asi ewan etem enanghem otem gbera nsoh osom omana etem cham kewusi madinwop mah otokk kpenang kpen fingeh obok kwam mah chi etah kwum okwo ogbaha nge otera etem cham bishep amada misi meh mmi nsibi ohe ogwa otom aranghe ohuribi mimin nghami esek nungha mimin che kawi ehawi mmi nungha edik sah emi toh oyagbin ita kwam oboro oneham nwer wori kwam biri nyeri meh nwer nwo woro ogbambi akpanem abora idik si obinokpabi koh osah okokogba bah asi asi meh onung oyagha. . Ana yabi kpat kah bah ade ama are dama dama akpen poh yenah idik ohara hara meho akwa osowobi ahe mbok soh boi shep ahe effah cho ahe otokk kpenang kpen etem cho bi ahuwa chobi shep agameh otom fuma asimeh matah asi meh obinokpabi ofoh okanoh oyantani muh otom vomah nema neh ha akpa idik eharo hara chano orono amasi amaho obok cheno ororo ama asinjom cheno ororo ama ghe effa cho bishep obinokpabi kuh weh okero oboro ohe so asia mba eta kemo ogbagha etimi hohem mah piri mah asin pah ita kwam koh gbagha hemo ewogha hehetem apiri mah kwan doh oboro onangho ndunabi ita oh amana tok ayagbin nwa oneng ohara ohareh ogbinokpabi ko keri meh otin oneng kpengang kpen akwane ohara inah kwemoh etimeh bi beh anakwa hoha he irek kwe meh woh otino onen kpenang kpen bogha toh oheng kpenang kpen abaro uchk kpowa oneng kpenang kpen ikpu kpowa agbe kpenang kpen sa woha moh oneng moh oharo-haro obaroh obaroh nanghi ekpu kpowa oneng nwo otogho aham oh geh mancho akerateh aneng emah aseghe adero onung kpenang kpen hiren ayoho effor soh kpong kpon eh nweri si obino kpabi cloh ntongha buro onangha oburo ogbahim beh madah awowama dak ayok ayok aneng ma cha adaghe efforr soh otokk mah fah arewi onung usi onungho mi epiweh etem kah asi anangho onung odwok dok otogh mva fah rewi asi ohun sho meh piwo pep. . Feh hah asi anung onung odok odok dahahem eha cha adaghe efforr soh finoh etom akeri oneng eya ma cha okeri efforr soh keri ayok adabhe abura atima beh eden macha asi eforr so eden rengha hah nden oko-kka anun pah pewi etem peh abeh kah atwen ani pah areh ma ndun atimah. beh abeh hatwen akparo okoro agwungha ajajo agwu atwuk twah beh abeh atwen rengha nden si obinokpabi okoh osabeh arengha efforr odemeh akpen poh ijip anungho oka-kwam doh oburo ananghem ntonna oboro ogbahem bi moh oyagbin nwa kwa moh ukwu mah ayoma bah woh oteraho pah atogha abangha oheribe ogbe-o- kwuma sah dama dama okwu epironghe ekwo ayok pah awoh oteraho heh. abeh bah pah arongha bi oh oyomanya adey ayok dikop pam eh meyo tsima beh heh ebok ganhi onung kpenang kpen ukwu ubi orere ekana offorr soh ahamfeh meh nenghe anyi feh aham benebi ayi inenghe keh nhammeh keh wu usi heh meh kan nanghe ame asi ejibah oneng onen ntuna sini gbaak omah ame mma asi ijibah anang oneng si ejiwa otereh etem che cho bi shi ship ship kasi bi ah osheni nkwu obaro obok obene bi ayo odeyan hoɧ obora aso si arawah edick epenah pen sisim omo mma heh etem cho enya etimi ekwu ewere aji nungho oneng eya akpen pah obinokpabi kebeh onungba mbahebi otofoh osi nah gbaak mah ode ni ahawi waneh heh etem cho ohoha iyaha hoyakwo ahami ididagha meh etem cho ihoha enenye idadaha kwo anung abah mabeh hatenghe aforr odey beh evi kpenang kpen sasah ijip onungho